Toa, tol, pisa, hats, ilim, monom, mohit towal tosi, malto, malto na toa, malto na tol, malto na topsa, malto na tohats, malto na tolima.